जैसा किअपन जाना <noise> वाइपर होयो यह पोछा असा की बहुत सारे चीजें जैसे पूछा भी एक चीज है। पोछा के द्वारा आप अने घर के फर्ष पर जो गंद की लागी रहे हैं वह बहुत अच्छी तरीका से साफ कर सका। अब दूसरी बात है रहे हुए कि जो ब्यावरा से यह झाड़ों से अपने साफ करना तो एक छोटी छोटी गंद की लागों फिर भी चपकी रहे जाए अब जो पूछारों कहीं करें। तो भी जो गीलों रहेबा की वजह से जदा अपना पूछार हमारा तो उसके साथ साथ ही जो गंद गि रेवे है तो एक छोटी-छोटी चीजाएं और चपकी रहे जाएं जैसा तेल पर दाग हो या अगर जोशी जाएं तो जब चपकी रहे जाएं तो पूछार के साथ। ऊनी वजह से घर एक दम सुंदर लग <noise> लगे लगे।